Yi ya zhn kunu yi ya snu kwo yawo dagbma sheyi tukwo yatukwo na kwa zhn ya sni kwo yawo kwo dagbma ayan sni sni yi ba mwalo nya zhn ya sni kwo ama zobo yaya zobo njon n ya sni kwo yaw dagbm aya mwabe gye lon ngbaza wa zhn aya sni sni yi ama kwoki da yi si kwo si si na ya sni ama ayan n gbagyi za zhn okwo nu yi ba mi ya zhn yi yin kwonu zhn kunu ya si kwo bo do n zobo yi, ya zhni kwo ya su kwo kwu ma she yi su kwo yawo adagbma nyi nayi kwo obyi bo gynwo ye knina ho ba mi hagawo nnabai wasi kwo ozanu na bye hoba mi hagowo wasi, nzhi beyi naboho ho bama ha gawo ha si gawo wa sni